Zah ka dimy minitry fô tavela agnanako hinagnagna hanigna alôha ka ialako tragno zah ma ma-mahandro paty ma-mahandro nouille satria igny no misy telo minitry fô izy afa masaky, na ka zaho managno atody andrahoako, malakilaky igny fô hoagniko alôha ka za iala an-tragno.